एबे सैकिली त एखना मन्सवा उतुरा क हैने चलोसउ कतौकी एखना बढी जसो मन्सवा मटरसैकिलिए चलोसउ । एबे जखनी मुइ छोटे हलही तखना मने एबे जम्मा जना हाथे हाथे सैकिली हलौ कहवा जाइ परै मनसवा सैकिलिए मा नै एते ओते जाई । अ तखना मुइ कहदेउन सिखेके तंहिया एबे मोरे यपने त हैने हलौ सैकिली दोसर जनाक माङके यानके सिखै हल्सु एबे कैंची चलोइ हल्सु ,अ कैंची मतलब एबे उहे सिटवाक तरसे चलओके । एबे ओसने चलोइक चलोइक एबे घहनी नै खसल बड्सु, एबे मन्सवा फेरी एबे ए जतेक ताल खसबही उतुरे हलहाली सिखबही कहके कहै हलौ । एबे उ बतवा सुन्के त एबे ले मुइ त एबे जतेक ताल खसै फेरी लग्तौ मनवा कि एबे मुइ हलहली सिखबही कहके । अ ओसने एक दिनवा मुइ ओथिया एबे ओपरहिसे नै सिटवै से ओथिया सिखबही कहके सिटवमा जिगउगके सैकिलियाक सिटवमा चडल्सु । एबे सिटवमा चढैक माहा त एबे भुंयवा हैने भेटई, एबे भुंयवा हैने भेटैक माहा त एबे चलोतेक चलोतेक हल्सु । एबे चलोइ चलोइक एबे घरवाक कै चक्कर मारलही फेरी एबे कस्के रोकेके कहके मुइ त जन्बे हैने करै । एबे हैने जनैक माहा त कतेक न कतेक चक्कर् भेके एबे मुइ हरिया सकल्ही अ हरियाइकी माहा त एगुडा एबे पोल देखलसु एबे काठक पोल हलौ । एबे जिगा उगाके चप्प दहिया उहे पोलवा धैलही एबे सैकिलिया त एबे एगहे जाके खस्लउ । एबे उ पोलवा नांही हतिय त उ दिनवा फेरी मुइ बड्के ताहे माहे खस्तहिं । एबे सैकिली से एबे जोडाइली मोर एबे छोटेक इहे नै घटना हलौ ।